Taloha aho no <hesitation> nahay, fony vao hanambady dia nampianarin'ny dadatoako. Nampiasa <hesitation> karavato aho nandritra ireo <hesitation> taona telo voalohany niasako. Fa avy eo tsy nanao intsony. Farany dia very ny fahaizako mamatotra karavato, satria tsy mahazatra ahy intsony. Tsy dia misy olona manao azy tsinona ireo mpiara-miasa amiko. Eny fa na ny talenay aza, ka sarotra ho ahy ny <hesitation> hanao karavato. Izay no nahatonga ahy tsy nahay <hesitation> namatotra azy intsony taty aoriana